Zaho aloha tsy mahay fa mandevy aminy ñy maripàna ambany ñy rano aminy ñy haambo añabo añy, <shushes> tsy haiko ñ'antony ro tsy takatsiko zay, satria zaho olo tsy mahay raha, tsy mahay ñy fandehany ñy fampany fandevezany.